zɛrɛ la'uru mi we ayibɛ'a mi ju livrera um istuwari livrera siyansi livrera mati livrera redaksiyon livrera literatire livrera ho han beraso ɓa wero maniyɛl sikolɛrira han siyan nɛ mi we se a sera mi tonu mu ma zan oro o muwan yi mi a sabwa mina o nu ho muyɛsi oma vɛra o muwan ji a bun si ɲan a la'uru-dezo mami vanle